Katou ku nyaku sio su mina uwe serinte selain ma sina uwe serinte nyaku ma sinau pata wala kone tua mange sumi nau witu senaan tou kumaweng ma pidato witun setou kumaweng sumi nau apa lagi impa tudu ku lako we serinte saka mu kimaweng o kumete ketet lako nu kamu nenaam pe tenaga ketet pe tea teleos sio mateng teng tea teleus sio mengela ngelang u dei perlu nu saka mou kumetet lako waktu muda kampe tua ange kamu mine gaga nenaan punya nenaan toro pa pelesir nenaan tolo po pa elek lako setou nun ko ndeen kimete ketet lako waktu muda nitum pa tudu kolako wen cera nyaku tumudu sitou meke memoali kaya siaka pe mole miskin witu dalam bentuk materi tedu man sa nyaku ketare sia rajing rajing ma hapa yapa yang wondo pe sia mi nondol lo wi ondo pe sia mi nayang o tan ni moin sadia lako ingka wuna kuman wo sia ma ngemo wisa kapep pokonya sia mayang Nitu ketare sia ketet sia rajing. kemudian sia jujur we setou wea seka apa lagi we sekawu kemudian nasib. nasib ti pakunci nitu jadi sia sia mekaya sia rajing wo imbek imbek tii nepan un toro telesena telesena ta nitum perlu deung kepaat na jadi wi saung kepaat na satu torode kampe telesen tape telesen un telesen adalah unepa ung keperluan witum pemalean kapa rumah tangga wo ung kebutuhan nerinte wong terahir ti u nasib jadi sitou mekaya kapa tou medei kaya dalam bentuk materi nitu teduman sa nyaku sitou mede apa apa akad siame tua tedu mang kasie kebalikan ma nitu si rajing berati malas kemudian si hemat sia boros di sia pa ung katou na konya napa maung kegena ngana nitu un telesena wo nasib nu eleken ku lako nenaan se pemalean kapa ruma tangga dei dei telaus gaga mencari natan gaga um penghasilan. Berati un nasib ti um pakun si nitu teintu kan nenaan koman se ma kolonsu imu nenaan sede meta umo u aya deimo meta um bengi sera ma pencari taan eleken ku lako teintu ma lako nidok tan ni tudu ku wein sera nani nya deman perinta tentaan taan doan witu tu beibel doktrin paat kapa soo tetap nitu siwon maksud kung kuai kamu paat kapa dei tetap kamu memang musi mayang mayang mayang wo mayang peendong kamu witung kasi dang pa eleken lako ne tou dei paka dei ma tutut lako weren dei ma tundu tundu lako weren wese kasi dang kapa wese ka suatu weing kamu.